Parce que boo dundee il foog nga am koo tooñ <noise> walla nga def lu bon. Fekkee nag dem nga ba yàgg nga ne eh tooñ de baaxut diw tooñ naa ko, nga rëccu ko, walla nga yàqal nit <noise> nit danga rëccu lu tax nga yàq ko, presque bu la baalul yóbbu la pólis danga rëccu. Nga fase sa jabar nga dem ba yàgg nga buggaat ko rëccu la. Kon rëccu kooku munuñu tàggoo ak rëccu. <noise>